Pos prefieru de cozinal una receta que ya conoçu, enque tamién puei sel que un día estea mu animosa i m'apeteça esprimental anguna cosa nueva. Dambas ocionis pos tienin su qué. Amus, que la vida te da pa tenel unus pratus de sonrueu i días pa esprimental. Por exempru, unus espaguetis carbonara pos yo creu que no ai día que no puea comé-lu peru ain otras cosas más enreosas que no son pa comel tolos días.